Anggo <hesitation> umpana tong nacocok tong, aha ma denggan baen halak tu iba denggan i baen, denggan ibaen i panyayat iba ma ia di belakang niba, pala masalah aha tong nia songon parmayaman apalgi ongon naso i tanda do <hesitation> i paramah. pokokna i pardongan ulang i tangkangan, au pe porlu jo yau manjalaki kehidupan on manjalaki hangoluan on nda manjalaki alo manjalaki dongan do, anggo alo i do momo doi, kaluar iba sian bagas i non i pistikkon non suping ni halak i, jadi alo doi, anggo i rumah niba dontong iba tarsongon alak bagas niba anggo bisa marsipaturutan a. ulang salah marsisalah salah, kaluar iba otik macuriga, macuriga, torus curiga dao pe tong curiga donok pe curiga, mate do iba i ulang naadong curiga sajo. On ma tarsongon i ma kehidupan niba najolo i padua-dua an adong do halak bagas niba, mulai non taon dua ribu sambilan bolas mulak, sampe awal dua ribu dua puluh dua <hesitation> sego kehidupan niba rap alak bagas niba, harani aha masalah i masalah keluarga, dohot masalah aha ma masalh curiga, nacuriga sajo ma ia tu iba, kehe iba criga ia marmayam iba curiga ia, padahak marmayam iba di oban do ia, ia daboru paksa unduk, unduk iba maro dongan-dongan, borat do emang ima soni i oerbaiki ma soni pala pola piker niba ulang adong na lain-lain on sananri, mau tinggalkon ma mau pataru ma ia tu ayak nia an, isi majolo ia marangin-angin, inmantong pala so ijalakan dongan-dongan i maro mangalihkan boban niba mamikirkon ia, ijalakan dongan-dongan niba nabisa. Mambaen iba tu dalan na denggan iba ulang be songon najolo-joloan be, ulang tarulang-ulang be au pe pordorahakku na denggan, ulang saoti-oti macuriga, mulak iba karejo pareso hp, on ise de guar nion isede on lalu sude tong di hapus ia, lalu sude tong u blokir sude ublokir na di hp i, ambukkon hp i tu aek i dabu roakku lalu, harana tong iba kehidupan niba on manjalaki ketenangan do, inda manjalaki parbadaan di luar on pe manjalaki ketenangan o iba dohot dongan nda manjalaki musuh, anggo musuh na momo do jalakion i, isispakkon tot nai, yado marbadai mai sampe tu kantor polisi an i, manjalaki dongan ma nasusah i, apalagi manjalakin kepercayaan susah, apalagi ma jujur iba tu sada-sada dongan i adong do paat iba i, nasongon songonon do bayo i nia do tu bayo i i, tai nda boto ia iba sanga songon dia najolo namanjalaki dongan on di ambang ia do, dongan pe di luar an nabahat do, manjalaki dongan ma dohot. Kehidupan niba di luar on nasusah, anggo manjalaki alo do momo sajo, au pe ma urasoi do mulai ma nakarejo rap alak dongan ma nasusah na jalakion, adong na pa pintar-pintar kon adong tong napa boto-boto on pala mai dokkon dongan nia si tauk-tauk, i tauk kon ia tusadun di obar kon ia tusadun di oban obar nai tuson ulai, tuson ulai ahama guarnai din si tauk-tauk, adong museng tong sanga tudia di undang marmayam ra in idokkon guarna condok lopo, bahat do model-model na naso tardokkonan dongan-dongan on, kehidupan niba masoni di pature anggo tarsongon dongan-dongan do sebatas hiburan i sajo do, habis i nadong be mulak iba tubagas sada iba domantong sanga songon dia ma, dongan niba pe ibagas huting maia nadong be. napotting nadipature tuginjang niari sifat niba ma di mata ni dongan ulang jat di mata ni jalai. Bahat do emang dongan-dongan i mamandang iba sabolah mata, apalagi sada-sada iba baru ro dope iba, masonon dia ho nasongonon-songonon naninna ma, nadiboto halai iba nabaru kaluar sian bagas do, papittar-pittar kon ko nikku, bahat dongan-dongan i manila iba sonon-sonon, sapai alai do sude sanga ise do mamasu baju niba, mambasu abit niba naipalondri on doi ba nikku, adong do loandri aha do marsak niba i, hamu dabo di marsak kon hamu do halak on nikku, pikirkon hamu jolo keluuarga namu nikku do namombo, tai son dia ma namardongan-dongan susah do manghadopi kehidupanon sude, mangan pe iba salah namangan pe iba salah, namangan ibantong idongkon halak ma iba losok harejo, mangan pe iba tong dokkon halak do manganggo, idi doma na benar on, sanga songon dia masoni aha karejo i i karejohon ma, napenting nda manyusahkon tu halai.